Ny fomba fikarakarana hena atao anaty humburgeur na sesika ana humburgeur, alaina ny henan'akoho ohatra ny nofon'akoho de alomana amin'ny dipoavitra, sira de siramamy, rehefa milona elaela izy ah de alaina ny lafarinina de fonosana lafarinina de fonosana atody de endasina amin'ny menaka mafana, de avy eo iny no atsofoko ao anatin'le mofo le humburgeur.